Kotangam weki batidata <hesitation> musitinci timagun wankaka gido tinaninusi tobayawanka miga ta tlin tirama tlimadibuwatlim mubamai wutai dannakam darhikam tijidarhi badobai tira basaunama garna midikaza aduniya mika bamayikakama yinsikwa zaika midika piyati to mundai iyadotinaninu wujika hamba dirawankaka moyu apiyatu e mune mara yamu <hesitation> muatimusilci to mundariyo ti hamba mun dabilya digajika sukwapawi bahi vunahi.